<hesitation> ممكن <hesitation> باريس فرنسا <hesitation> تعرف بجمالها وتاريخها وتعتبر وجه مسالية لمحبي الثقافة والفن. <hesitation> سانيا طوكيو اليابان مدينة حديسة يجمع بين التكنولوجيا التقليدية والسقافة الغنية. <hesitation> مدينة نيويورك والولايات المتحدة مثالية لعشاق الحياة الحضارية وتقدم معالم مشهورة مثل سنترال بارك وتمثال الحرية و <hesitation> بالي اندونيسيا معروفة بشواطئها الجميلة ومناظرها الطبيعة.